Kunbuu ndachenro kunbuu ján chio comida kinbuu lucho'o kunbuu njanuu, ñakubuu yanda'a kenro ndute konró ko'o ke comida ke'e kenro yee ko'o, ko'o ñuun ndachimero.